Ny fomba fanadiovana fitaratra maloto: maka ranon-tsavony aloha ianao de avy eo maka lamba, de iny lamba iny asiana ranon-tsavony, de fafana tsara le fitaratra, tetezina tsara zany le fitaratra, manomboka any ambony a de midina aty ambany, de avy eo iny kobanina amin'ny rano de fafana rehefa avy eo, amainina tsara.